Peckhkas ka mukhya udeshya screw ko ghumakr usee lgana ya ghumana hoat hay. Yah ek sadharaan upakaran hai. Jo screw ke sirph mein phit hokar use ghumato hay. Jisee vah sataah mein pravesh karato hay ya bahaar aato hay. Pechkas ka upyog vibhnn karyon maiin kiyo javat hay. Screw lagaano aur nikalno yhah sbse saman upyog hai. Jo vibhinn vaastuon pharneechar, electronic upakarano aadee mein screw ko kisane hai. Yah kholne ke liye krte hay. Samagree ko jodana. Pechkas ka upaayog kisee do ya do ko jodane ke lie screw ko maadhyam se juda jaot hay. Jaise pharneechar ke hisse ko jodno. Marammat karyo mai chhote-chhote marammat karyo mein jaise gadi upakaran ya electronic saamaan kee madhya mai bhi pechkas ka upyog hoat hay. Is prakar pechkas screw upkaran ko lgano, nikalno aur vastuo ko jodne ke liye avashyak hay.